Eka, afaka mampiasa teknôlôjia olona amin'ny fomba fahaizany fampiasany fandrahoana fa nefa tokony ho fantany a ny asan'ny raha io ny mixeura dia mixeura ampiasana ananjy, dia ny <hesitation> gazy koa zany, dia igny aby se zany mikarakara momba ny tokantragnony akeo e, fa sy raha hoe raha sambosamboriny foagna fahaizany magnano ananzy.